<hesitation> poi est arribada sa pensioni, quindi imui tempu liberu, gratzias a sa pensioni puru, mi dda seu guadangiada <hesitation> dopu corantatres annus mi dda seu guadangiada, tempu liberu ndi tengiu. Ma firmu non abarru, cioè in su sensu chi mi circu sempri calicuna cosa de fai, chi non c'est dda depu agatai. Mi praxit meda <hesitation> andai in bicicreta, seu finzas a non teniri custu piccolo infortunio ca apu tentu custu mesi passau e 'ncora seu firmu ma fia piciocheddu chi andà e mi fadia cincuanta sesanta chilometrus a bicicreta, giai 'onnia dì. E però imui passu passu mi fatzu una passillada a pei e nosu, gratzias a deus, teneus una bella circonvallazioni innoi a Serramanna, si podit nai e cussu circa seti <hesitation> seti chilometrus e mesu otu chilometrus <hesitation> cun pobidda mia o a solu mi dda fazu, mi pongiu s'arradieddu e m'ascurtu u' pagheddu 'e radiu e mi fazu sa passillada. Aturus hobbis particolaris fia meda amacchiau po su palloni, ma cussu puru m'at creau calincunu disservizio a i' genugus, e imui tengiu passienzia e mi ddus. E s'anzianidadi fait cussu puru. E quindi tocat andai a innantis. Però ateras hobbis particolaris, su prus bellu est cussu cun pobidda mia candu andaus e si fadeus i' viaggius, specialmenti s'istadi In s'istadi si seus promitius chi asumancus unu a su mesi chi non nci depit sartai su segundu, però de <hesitation> giugnu finzas a otobre, nareus chi non est in Sardegna, ddu fadeus in continenti cumenti, o sinuncas ddu fadeus fora de continenti puru, seus diventaus internazionalis, cumenti nant. E quindi cussu est u' ateru bellu hobbi, mi dda donau gratzias a sa pensioni e gratzias a i' sacrificius chi eus fatu, poita senza sacrificius in dì di oi, non si fait nudda, non s'ant donau mai agiudus particolaris. Is agiudus si ddu seus donaus nosu a totu. E imui si ddu podeus, no nau chi seus in s'oru, però si ddu podeus permittiri e custus viaggius si ddus seus garantius e si ddu fadeus. <hesitation> E poi nc'est u' atera cosa puru, sigumenti sa conca est fata traballai, m'ant nau, ma non est chi fai calincuna cosa chi <hesitation> ti praxit, tipu cumedias sardas. E deu apu nau, poita nou. E nc'est u' amiga carissima che <hesitation> est bravissima Non sceti a scriri ma a coinvolgi is personaggius puru, e quindi si seus, una pariga de piciocus, de una certa edadi e si seus postus a fai sa cumedia sarda, sa cumedia propriu, <hesitation> cumenti si narat in Sardegna, schietta, non nc'est <hesitation> u' liburu, est propriu vida vissuta. Quindi sa vida, chi imui <noise> imui nd'eus fatu una po s'euru e quindi dd'eus fatu po s'euru, dda fatu nou chi si depiat coiai, cumenti si coiant u' 'orta chi si fadiat su fidanzamentu primas. E quindi eus fatu cussa puru. Est u' impegnu, est u' impegnu però mi, est u' impegnu piacevole, cumenti si narat, e poita che mi praxit. Poi ateru cosa che no, cumenti nau primas non sceti sa cumedia, poi nc'est ateras cosas puru chi, tengiu u' ortixeddu, tengiu una pariga 'e matixeddas, quindi nci passu, cioè <hesitation> cumenti narat cuddu, nci ddu passu beni su tempus, finzas a candu sa saludi mi ddu permittit, non domandu po imui agiudu a nisciunus